बिन्ड टर्बाईन हवाके गतीक प्रयोग करके बिजुली निकर्ना काम कर्ता । जउन ठाउँमे बहुत जेदा हवा लग्ता उठाउँमे बिन्ड टर्बाईनके प्रयोग करल जिता । यहका तहिन एक ठो बहुत भयंकर खम्बा रहता आउर ओम्ने उप्पर मोटर लागल रहता आउ मोटरमे बड बड पंखा लागल रहतियाँ । जब हवा चल्ता तउ उ हवा पंखा ओहके घुमैता आउर जाके बिजुली उत्पादन हुइता । यी एक केसिमसे नबिकरणिय उर्जाक स्रोत हइ जउन दिर्घकालिन रुपमे फयदाजनक रहता । कहिकी हवात हम्मर निशुल्क रुपमे प्राकृतिक प्रदान करल एक ठो गिफ्ट हे जउन हम्रे जत्रा फे प्रयोग करे सिकब । तभिमारे यी दिर्घकालिन रुपमे प्रयोग कर्ना फायदाजनक रहता ।